Emo atɨm mọ azɨnẹ agene mọ afẹ ga ushi akono mọ afẹ ga ushi akono mọ gwud afẹ ga usni <hesitation> agọm mọ afẹ ga ukwabang e jat mo efu dọng afa ano mọ dudu nungọ akɨm eresi ye ere ga ẹzam nwẹ gwud, nungo akɨm mọ azɨne afa ana kakung ne anung agọm mọ awa aja ana, mọ ana mọ azɨnẹ agomọ mọ afẹnẹ ọdọm nwẹ ẹsani ẹfẹ ẹgọnọ ẹbabaga ẹrimi. Yẹ adana mọ ẹrimi ye ano mọ ga dọng, nam eresi ẹrẹ ẹnẹgẹ ni unẹgẹ-o ẹnẹgẹ ni ẹbẹbẹnẹ, ẹrẹ ẹnẹgẹ ni ma akakẹ igen, akakẹ Igẹn, Igẹn agagara ashi o igen agagara ja ni erimi nbaga mọ ma akake Igen nfẹ mọ ga ẹsa agɨme mọ afẹ mọ ga ẹsa agɨmẹ mọ afẹ mọ ga ẹsa agɨmẹ mọ agɨmẹ azɨnẹ afẹ mọ ga ẹsa avɨno ọgọn ẹgọnọ asang agọmọ imit or asang agọmọ nfiõk agagara bẹt nam nni ngọmọ nfiọk agagara ngọmọ nfiọk agagara nbaga mọ nbaga mọ nfẹ mọ akaki igeu, nfẹ mọ uda ẹba mọ eresi ẹsang uda ẹyak asọm, ẹyak asọm gwud asi emo ara uda ẹrẹ ẹrimi ẹmo nam nni nsang uda nfẹ mo uda ẹba mọ nfẹ moeyim, ntẹ mọ unuk, nfẹ mọ ẹzẹn ẹmann, nfẹ mọ magi, nfẹ mọ magi, nfẹ mọ igen eba mọ ayẹnẹ mọ nang ekwɨt ere efe ejek yẹ